zɛe zɛrɛ yɛ sunuwo ɓɛ cu han horobinɛ tiyora tawɛ a pari abe han nu'an to ho nu'an ɲanpan we a zo wa ɲuture wa sorɛ awa pan se yoɲu donk benɛ wale butari mɛ se mu a benɛ cu po abe in ɲu mu tomu mi de bana nan mumi de benɛ ama vɛni un siyan na